في مدينتي نعتقد إن الشخص العادي بينفق من تلاتين إلى خمسين دينار أسبوعيًا هذا لو كال بس على الطعام يعني حوالي من مية وعشرين لمتين دينار شهريًا هذا للوكل.